مثال على شيء غريب حدث لي ولما كنت في رحلة مع الأصدقاء وفجأة كنا نتمشى في مكان جديد ولسة ما اكتشفنا المكان كويس وفجأة ظهر لنا طائر نادر كان يطيرفوقنا، الكل في البداية فكر إنه شيء غريب أو حتى مهيب لكن في الحقيقة كان مجرد طائر طبيعي، ولكن في المكان الغريب ده صار الموقف غريب وطريف في نفس الوقت.